Balon udara ho naha ndia ana la terus nai dalen na kanu ha'i dan ita yang meten boe Ita rasa mana'a ma hatoli yang antao na pemandangan nai ko'as a boe talalu mana'a